Xa ken dek kamu ma a mangana tatalien moxa tamasik ko lagunon todi ma une ka talien moxo pere a pasin ma vavara xo to di bele u pere a mong no une ma mamaran ma kaim a piro de xa talien ga une ratina ngal dek ma pasim ke ene alok dek irabu araut ka lagunon erabu araut ka family tata ma nago tomo mana nan lixilik kirip vinara xirip mao lasaxit na a to ma oxon a lagunon pet gunon tiniron ko kumu araut miang ka tata ma nago saet mo kastam miraba ru lohos at a babo pet gunon mana me ide ure loxon balaure bang barok lixilik miang di kip bung barok ra taxin mang ka kip ma vinara ma lolos ko todi ma une rabu to, tunu arixen maine mangan a talien abu komuniti ma mar koro xirip ka osoxo congregation ine osoxo ma managana tatlien Pasin moxo tatalien mo iyoso nangadi mana nangala taxin ireba kis ka toxo todi pere maras a saen mo vereorin kinis mo tamadi te i tuk ka lanang ka lolos maro dexa to ra au malamu baling tut nang a miniset erobo korop a nangadi a tatalen ka tamasik taem mong ni ogulus ka taon ma todi xa aune u gan sik mon nu wan baling ka tamsik koaong ka bisik orobu ru lolos sigiat mo to miang a tamasik kabu lolos sigiat mo to miang a tamasik kino lolos ma oxono lagunon ta maras ra erabu kis me raraut ma to ma to moxo to di ma to moxo aune na ka kinis ka barok ka melamu re eida a xixis ma kanang a tadak ma mangala mide ma tadar ma dakdak ma bung i lolos manga talen a ingirising ka ogarin min me wanlie oire tamaxasik ke nonge kabu maras kabu dek ke to ma vinaro xa lamu xa lagunon. U van ma uk me ma di van mole tamasik erabara honesti tamasik eraba respek tamasik ene lap taxin nangadi raba osoxosik nang a la timu lolos ma alolos a tamasik kaim a ogulos ma tamasik, tamasik i vanisuo tan matuo xorong tamasik ine oro visik mai itubutuo ma to ma na u bu tamasik tamasik ine lama ka orong yat i visik ka araut kau uk kinis ra ololos mara oxava min a dinidon ka to di raxin ka to arae xirip, viniro ma vinara malus ka maras ka tora tut meng a erabo a ololos i ving tamasik taem bene a lam moxa ololos i ving tamasik taem bene a lam moxa ololos a nangadi xirip ba osoxo mara maras bara ma tamasin ene ngola kaim ne me gulos ra taon nam bu sip ka taon miang a une ma Bung barok ke nongon na bu kis ma maris mela mu kaim a uxis eidi nganaga ololos moxo mo lagunon ida bu nana idi ma kaim idi ma tata ba nago mananga la ra uxis na kinis sidi xa lagunon di da bu mangana vinira kabu tamasik mi marabu pet a to xabong barok nanga to saban ininim ari saban paep ma la saban masa tamasik debu ololos ma to dek kubu ololos masin a mangan na tamasik nanga. Bung barok kabu mu mangan a tatalien ra tata ma nago di pet i kubu dek kabu araut ma to ma kinis ka la gunon las ka ra raxin na mana osoxo bara tata ma nago uxis me unine la xirip a tamasik kaim ba ine egulos ka taon orobu ilar mara bu vunan nang moxo tiniron nama ngalar e tamasik irobu lolos dek ka kinis mara araut ka tata ma nago mo tamasik enongola erabu taem muru ra taon Tamasik ke nongola beke bo a pere mong nam bong a la ma tamasik solo mo orong uxis dibu keit dibu xis ke nongon ne lagunon ne ra oxavo ma dinidom ka to di raxin ke lagunon moxono lagunon ma tamasik kaim bala ne oxasit tamasik nongola mang ba kubu araut une ma rong a tuk un ma tamasik ma yone tabu araut ine ne rabo lana maris melamu a isuo bang malamu ian maidi bung barok di kis dik ka gunon madi kobodi xa pet miang a la kibi ka araut a mono na mari kor na lagunon so tamasik mang a tata ma naga mang oxis ka pero dek saet moxo lotu ma kastam pero dek tamasik ovan dek yat lamun a mar koro sosoxo dek ma tamasik ina la raxin tamasik ra vunuru nan moxo respectim ma kominity dibu respectim kaim bene la me me ide kaim tamasik ne ngola mo ilolos tamasik me ngola mo Mu a dinidom ka vaga raxin ka to nga vaga raxin ka to di ma ongo vang sik yot raut ko vaga raxin kinis ka oxon ne lagunon kaim ba la ne lar kaim balar ne osaxit kaim bala ne ogarin mo kovovan la mo tata ma nago ma tamasik me la kuni u uxis a u kinis ke nongon ka oxon ne lagunon tamasik kaim ba kinosaxitkaim bala ni oxasit ra tamasik na orong di xisik tamasik eme la me kis ma kaim da to do rabu kip teve ra om ma lolos ma kara tamasik ine ngola dek ra tamasik yoxa bung barok ma sik barok ubung une ololos a tamasik ke nongon ongoloa balok a tamasik kaim bara vet mara kp rune ba to di ba ine ovara dek ivavara dek dek bulebule kaim manga siga kis ko to ma kis kato kat ka to di ra uxis Tamasik ine la mo kaim ba la ma xino saxit ma lae edi tamasik eine mo uxis ko to melamu ma tamsik ne bu oxis nang a matoro oxono lagunon bu araut mang ba komunity ma koro meng ma lagunon tamasik tubu lap velvel arimin kaim ruru ma nala ming a kis kokono vut ma tamasik ene be ne bu araut mana ma tubu no mana rabus kis baling ma ra tamasik ine kaim bala eyosaxit malam baling lava vinora kaim kabu dek sik ma nago bu axan na malamun a tamasik di ni araut di uxis meng unixis mo nong e lagunon, tamasik erabu gara vat ra nin nan ma la ya raxin mo parabu xa orong taxin ne bu uxis mo tamasik kino xa lagunon. Na tamasik kaim ben osoxo Ine rabu sula orong erabu sula xirip ra nongon ka tamasik ke nongon ke dedek e tamsik ke nongon ka bate saban kinis sa nongon marabu dek kinoxan na lagunon ma kaim mara ilar ma to ma kaim bara ilar ma tamam ma nago ra nongon meraba ogarin kinis ro tamasik ke nongon